टोर्कीचो सुसंस्कार खूप फॅसिनेटिंग ब्लेन्ड ऑफ ईस्टर्न अनी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, शेप्ड बाय इट्स यूनिक जिओग्राफिकल पोजिशन अनी रिच हिस्ट्री आसा। टोर्कीचें लोकेशन खातीर क्रॉसरोड्स ऑफ कल्चर्स, रिजल्टिंग इन एक डाइवर्स अनी वायब्रंट सोसायटी आसा। ओट्टोमन एम्पायरचो लेगसी इज डीपली इंग्रेनड इन टर्कीश आर्किटेक्चर, क्युइजीन, अनी ट्रेडिशन्स। टोर्कीश लोकांक वोकखतत किद्याक तार ते खूप वॉर्म होस्पिटॅलिटी, अनी सैर्यांग ते आप्ले कशे म्हणुन तेंची सेवा करतात।